Fijye fyali mahe neka muli mbojiwa, unishushe yaani raa siyoo shingisha kibho nisuunika mwili wangu mgeni, ilifuurahi mwili na kinolwa angojoo, kilembwe handikachi ya kilembwe mwili upate nguvu, nishukuruche achilia mwili upate nguvu naikiwa siwezi piga simu zipakio rokuchi, uchanika mimu.